أحب الأرز بالدجاج، أول شي نجلي البصل والثوم في شوية زيت، بعدين نضيف الدجاج المجطع ونقجيه حتى يتحمر، بعدين نضيف البهارات مثل الكركم والكمون، ثم نضيف الأرز للماء ونتركه يغلي، وبعدين نغطيه ونطبخه على نار هادئة لين يستوي، وتجدري تجدميه مع سلطة أو زبادي.